<hesitation> Izy kô sakafo telo le matetika tegna lafo amin'ny hôtely le fihignanako zao misy pijà regny <hesitation> agny agny amin'ny telo aligna agny vô mahazo pijà, de misy koa gatô, gatô io fito aligna ariary agny vô mahazo le tegna maventy amin'azy, de fruit de mer regny koa lafo eh agny amin'ny dimy aligna ka raha igny.